सब से पहिले त हमीके के कहती करैसी दोकन मे किन के लेआईसी । किन के लेय के ओकर निमन से ढईसी धोके ओकर निमन से गर देसी गर के । ओकर बाद मे मे हमैके गैस बरैसी कर रकह के निमन से धिकाईसी दिकके उ ने । तेल रखाईसी तेल के वी निमन से धिकाईसी उ मे न सती ओकरबाद मे उने हमीके पतखा महती धरैसी । मेथी ढके जब पकंजाइया के मास के धरैसी तब हमीके ढेरे ढेरे सोलनी के चलाया लगैसी मतलब लारे लगैसी । ओकर मतलब जब लरते लरते जब मास जब वउजाइया तब पियज धरैसी नॉन धरसी त की गल जाई । तब ओकर बाद मे गल जी ततब ओकर खूब निमन से वउजाइयसी त वउजजाइया त हमैके जीरा धनिया मसाला सब होगेल ए सब हमीके के धरसी खूब निमन से वउजकी ओकर बाद हमीके पनि रकहाइसी जब पनि । रखे के झोर होजई त त तनक खुद टाइके से खुदकके होगेल त बंद कार्डेक्सई ।